أول خدمة خدمتها فحياتي أنا نشد الباج نتاع الفيسبوك نتاع مشروع نتاع دارنا، مشروع نتاعنا كان انو اختي تعمل أحلوق، عندها موهبة نتاع حلول وتعرف تعمل باشا أنواع وتشهر وأنا كنت نجاوب على الفلونات وكنت نعملها فيه إشهار ونهبط لها في الإبداعات نتاعها، ومشاللة من سنة كبرتلها الباج بتاعها وتعرفت أكثر.